Fijo fichisadia mndu airime ivona kindo kichaa ena metho nimaiya, mbogha ta tamara, mchicha, woya makabichi, woya makaroti ichithaidia sana mndu airime ivona